यथार्थ ख़ुशी पीड़ा का बिना मिल सकदी। हालांकि यू थोड़ा असंभव सा लगदू। लेकिन जीवन मा आप कितना खुश छन यू महत्त्वपूर्ण नी बल्कि आपकी वजह सी कितना लोग खुश छन यू महत्त्वपूर्ण च। दूसरों की ख़ुशी मा हम अपणी ख़ुशी ढूँढदा त हम थें बिना पीड़ा का ख़ुशी प्राप्त ह्वे सकदी।